<noise> x̱iꞌk nak na c̲h̲iꞌ bela xlaꞌnma gowma ti giat biꞌl nap yag yë, blag yex ikeꞌma gak tsu lo biꞌl gak gowma o nap xkë yex xkë lo yag nap ga ga lëꞌ yex kë dzekna c̲h̲apma yex dzekna gowma zidama yex zidama. X̱iꞌk nak yag lebioꞌw nak lëꞌ gunu c̲h̲uꞌnnstsiꞌngama ba xiu lo pozol xiu. <noise> x̱iꞌk nak ti diꞌt c̲h̲aka lni nap ga yag gec̲h̲ dzu, ndzuw c̲h̲ak c̲h̲ow lidz mardom nap nak yag uniy nak kë uniy kë lo lëꞌwu dzuwa c̲h̲ow lidz mardon par or c̲h̲al mëꞌd nin nak mëꞌd nin. <noise> x̱ik nak ic̲h̲ë yag ndzuw nak nap xkë ndzuw xkë lowa nap c̲h̲owma o or lëꞌma xkëma chu o bukwaꞌn dzakma nap kon lo blag ndzuwnu xiaꞌ te xiaꞌ c̲h̲ama par c̲h̲ak wenma. X̱iꞌk nak ic̲h̲ë yag lim yu yag lim yu xkë lim xkë lowa o yu yag ndzuw xkëꞌka ndzuw xkë lowa nak yag psia nak c̲h̲ak yag yagc̲h̲o pe xkë psia lowa na tiemb c̲h̲al mars c̲h̲al lëꞌ psia lëꞌ yu lëꞌ ic̲h̲ë naranj ic̲h̲ë kë, ic̲h̲ë lim ic̲h̲ë ikë kë lo yag, nak ic̲h̲ë yag toronja ic̲h̲ë xkë toronja lo yag xkë. <noise>